Si putissi viaggiari... in virità, jo viaggiu spissu quinni nun ci pensu a unni mi piacissi jiri. Forsi mi piacissi rilassàrimi un pocu o macari taliari quarchi cosa di particulari. Ci sunnu certi paisi ca mi piacissi visitari. Vulissi stari ddà un pocu però cu un pianu specìficu, non sulu èssiri un turista. Quinni aviri n'attività di fari.